Qch'aj q'ab' qch'aj vien qq'ab' ruk javon ya min tb'antaj almuer kuj echi teq ch'aj qq'ab' aves kyoqxok chinoj ya min vien ruk ke tzil kelik' ruk'ya' ruk'palangan ruk' ya' qch'aj vien wu qq'ab'ruk' javon tod wu rwiqb'aq wu rwiq xk'eq ke'k avon xe wu rwi qxk'en njel k'chi qmel ruk ju rxilche' para ke qa nad suciedad tkanaj tlawi tod chpom tod xtelik vien vien kujwik chi' tod kalidad tod vien utz